Owokharurokorare okhakheyi agogo ise itsegbi meriso riowe ikpamirice ikpami eminariyokhanie efie riyokhanie ukpere idurayera ikhakhe durayerane irue arnizeque iqueya ikpegi ako ikhakhepegiakone ikpegi awe sallah iyazisallah ikhakhezisallah okhakhe yi agogo ise nagu ube ironodio owe nirororwo yakhore iroienikhe ave rarirorowo orerobo moiboregbe enik eri ikpegie raunoyawo ikhakpegie ra uno yane ikueraya rari okpa oyi kpe ikpe esa onikeri oreyikpe ere irobome kpegie iraumo ikuera yawo ize emanirera kunoyegbe ivorenema gueva ikunoyorawegbe okhakheya agogo ese itse ebia owo okhemiawo idonosie norwo rari ora oyi uki okpanagi ube ikheque oriyawo okhaqueoriyawone ikpegioro remiyawo imoi ema wereri foamu norshie rorekpegiororemiya ikpegio ri emarenirora re ikhegbera irera narire irenye nainiye enikerine yi owenara, Irerarowemase nor moi ameva eyo wena ikheduonkeri iwowori yetsike mavario ughiarowa makhe jara kere mi morare agene mo nabu kpere nokira are yowena mimayarefumuiwo izma eranagiyor ne winmeh iyebora iyayomeruera meyra beriyo stamionowa abi abiriyor erchi miobo oniefer rokpa naremiobo onuk rere imemaroneferera rara giradetor igira buenoghoro rari iroghome onukpare mekhabedie ebirarowoya irighome rarawo eyi obirarawo eze wenikara tu itso ghode ikhakhebade idemi raredemare nirare ikhakheso wa iyazisella nigbefiawo nirazeh ikhazerane iduitasa onodio okha pagnitasa onikeri onah memewo itso fumi ekerowo guere oni ere gbiara nenimakpa guere makpa fumi ekerowa onodio rofumi onekerowa ereghi memewo ikuenikere okhakhe fumi oniekero meme woiru emonikeri then onitso ghode itso gode makha kevare owa ra mekhakherese mare amor may be omi yokhanye kokua erumi rigokharumi Rese onimuafu ukpere iyokharese rirese makhakheyarese nekpokporikpo mazi sallah makhazissala ne maredegbe remare makhakhere marene makhe ri okhakina ifio eyowo makherokpe to aroro ni makhe detor niave emie mawori raresa agogi igbe aremo agogi igoruwa okhakheyor agogi gborua mafu nobawo ododakpo oya dewe magba dua emo ekuw anireyozewonu okpeti aro rora ewe amo ewekuara areh onoie nekia erawe mekheyori rafunor maya dewe enewera idunora ireradenawe aniredenawe irese adua irefieraegbe okhakhekira amolbaze oyomoimorese noze yome yaregbevori izema iyaregbe vori ukpere nire moi obiye igeyare detor avemo emo eyanokira maquegba kiakpo iyokhi oneyana otenigeremior weh merirawonoyana meriabi rona girigoro eyowo ronagi amira okhetema ikhege ridetor mari meh makhegerigue inna makere mayariyereonu were na mara rofierefiere yeronuwerena he Umoimurumeo ziravane ise wewewo kiamo for, i venasere me javererensé it duiónarerek poikia uriemarahaikhedamge ni oniamintuvo skaganinoe ukhegeyanaby fiayarar revoni owokhakora anarake remagine uriegho evayobirezewa eiraepo akpego nove rafa vaheseori joke, madionemere kheonisking rokbegeriodo weyers bumiemoni sinaking mararo nekpo merwoare owa ukperenirematio iysine uppe reniravemetig yarne, aregeremion maybe rebizamotami ekhanoiemire resexomore yavamio kokusanoya owia, nikharesi sung mayare maya sesie marer benegemarurodeto mara apo rani memewo yere family howe owa ujie agadaus rimemeuro iyere so onmagada riyazevare ekhenwi morenese makegba kokorekpo apwokhafo agberuku po ododa okhege fidono yowa aremos kertome nokirs marisa bymerang etso eyiwewo etso eveyowe rang so nabienifeel eyerang okhetre. Efekpo emareme rinde mazeme alara kegemiegerowe i zemal yokhe mekhege yakmemio nekeviomens weno ikhegeri keverawe kpo makhegerimen, abimara revonu were nakis rariamkpotso eus edazadeto emoirigho rege abirotakitso virigho otso na amie romadetor magy e anazeguemon weyana ojamrotime wo anazeguemoilkpeghoro royatimeшь knazeyrari efekpo emirare risbara emira nenirighomere rigbara, rari hegbadus oghens zokira enirighona nirosong oghena rifirighome youbo oraroyomidy efe kpa or arigbang etekpo say abakheri detur weyana agbaraemontsoya adetoor agroya men tre erakpoeyome a aravi so emo sanuze anaze kheguemor ikpegions aborarios nododakpo avaruzemse men amo maybe emomeh you ha ugbadua gbe yevare magerideto evene okhete nimakhejieri me we yori okay deto avemor zema yakilyagiems me debor yori onieminina ekamokina irurogavega ikhakhevegatipo nabonire nokpo nodio obore irofierede. Igre emomon deto hoyaki abamori omprado harukhanema lave rakie kpoemekos nakhede nabi igie emome. deto honaking abom masorigniwatari, ha mukheveningkie ys kiekpo navi ukhaanikps paphede nabi meyara emek po ri deo akhabie kpo rayararanekerie egie de wahazbe noys hakuwe or geratare o onoyakhey pre che injorury nyon ech a mementonadienegime de igirs fiofa lyori yewaby botsweyonoglooma ha agbomerosotse nomosing, omosirosotse nogbamans yesimede oteruge gimede uragi mede irrapemamed simede sturag, mede enirighons emuyor meredisinora enega ekhegre wha wenonokpatso monu navereryagbe noyakharerede kharka ovirari onu mirereghaye ha emoime omena bi rawo eghingede kpo hаm hаmoinekue zema selfy anabe neyo wenang evare erafimede to eyonimafiofa mafiopakpo eyome ha emeze irunavefafa yoniha ebilyone roze mati firfa rarimch engthing nazeroro otimewo anazefiofa ruzie mit me trerom waharereyo takes iranemirage wi rozeireronó egimede remoipeghoro yoni yerue akue urariamch magiwere abukh oneinamoinikpegura iye ogheniorarenikpeg or rore. Magie kpo enekhade ede iyomome mememo irrikhiarai nitormeo zobene meyagimede raviukhazo bendra evayo chokpotso ra ozobe unogbe oreme ryon robe uno ogiogio akhareyome he onú peka nurami onukpekaniniramins on enipera esiegber yori alo spekt ekhetle oyemome aboni albumaraws on were okheyare ishawori ekhakhege yoto enagemimaigbe eyome etsu ammome yo ok and oya ukhamieryo ogie daaki geкрemionoya mayo hariri mokpeminukрetonojara inogerayemeze akhave onoyara og evomme oyagede ori ha nireyagide enenodewer yoru memerikhiaki okharakiriarigho no shie noragime de yoro oghenaiste quewerene yo onoya anuzierve oghens gere boise egoise yens onoys ojome okay khiro so onoya oyalas agène morneys theo amoineyommeh eneminsna eshiegbe ra rio onomgemere mewony na roze makie varlang ly ora irama ksor trekhanenia aegerskpo ekhakhegekpo. Memewo ikhegezevoi <hesitation> ikhegzebu wara rurogimede abi rofiore kloyars ageremo mabre okhakira amoiyaniyakharamie igeramie onoya ikhachioware lyeningakue yrere wagode gimeyawe irighomel i badeo imobi khanaye, obenariye het na kave efening okha kheya gogo, eva kokta agogo igbereva eyomeok resor lyakho ikhakhe wonis emy niguenoys onefe oke chinore niyonoya irazeiben ratiyonoya agogi igberever likhadamieonepe okhesive lyonoya mikerere okhenere kirt ilyomankere yuko lylyommah rayowo ravirionima keyeyere guomekhe ortachia ware so nokha khe kira enirighiorokupa rekhe yowa rayakho izema ivareowa nanawo ago go exa kokua agog edge ringze yimokavets obicesevenowenanizeda ari aroghonorazikanaty drigho a sapore karerozikaraty omemasososo nor ne moimani noremuinofenistur oghe na nor remoinofe notre engrasiyor for reisiniofe nist eyenedori nor e eneyana inakpenistiera nira nari. Karatu nazena ogueme by sosore hake whogue mor oghena aguiere hakhaya zeme youwen no oghena oy on arire kia urayanad montanants nayens emakkafrio roghokpoyore onudare muorumi rekiraporapia vighayimokants nari avrignonozi owe eh karatu rovare jonieramana okhakhe dopitelia irai wasi natineno kuroni wabirani, nerokus amore arisho nozokanabe weyera ore aduaro khort wokpisa whokhagio pishi meh oboritve uns bidugiro yidame uwon or are irpimaki-nagi tyoma irarek pe nari oyanodiame irarekperniki ravi oghena oyenu moikpencers nagiyor ne via vame aglbo nare duianigio yeke for ikpele okokua ikpe igbe orakiremonoking onoya oremiropass envirorithrough onoya oremskins andre viveremesi owokha ro ekie otue kokuo gremokhiss olanue avemie mebi ugbako obue areminek ra irigho enadeto gikhonowe ekha khedets raikorowch onoya grati zowe brigho righo umano ynaro rododa re vare amonor kira esbedegbygo. Itsemeh omabikira onitsemeh niyore samori inasoko utso ovahomi ugbeko ratome aremonokira owira samori uwu wa rora ea waste nor rayarewionom ora oghena enesamikpo oghnageri kienare alafia rari qurani oguere onu reniyo nureniyo nureniyo then iro oyo eranagi yor nevia onu khadui aroyidane wera ogeguere okhopishai okuka mio pisia oduwisa yosu ime roze bade eda roze bade ikeyere nokira okhemunime yoi owo ukhakheguere odatote ugba ameh ufidono rowaa onefe nima reshie onefera eda romayoye owokhakora makpayeda mara voumeh nimara re kuwe nenimayobi maze yowena ukharuroradu numiokpisha uramiono kpish rora uradufio owa nenudegbe fidono uyaduetse kokuwa ive rukhe ye iruemie oya oduerauso uramio enerere uyagionokpisha stodueneraru fuo owa itse nudukpu gue ugadegbedura uraridurafiowa rari okpisha nare kirokpishia ayona mookpe nopisha rari okpisha Who khakenuridokpish uremuekpe nokpisha nurawa emophish odo ayonu rekpenari ukhani akpish urouori emama irueo irama nagbia iyoma naigbia mama no ururoruera rari amoime ne oyaererue rari orue okiraemekira osososo amoha emodoya egbere usoka onoyoni zonomosi mei na obo ha onomosi na oruo yasosso egbebe nerire naveyo onoyana orere egbebe riri nosososo noromemema kira amoiya enokira umie aoiyora ogbera yerare rueoya ratigienu ruoya onoya orere okhanwoya onon oyaode aferah egonoinayarueo but overue agere monokira afero eraguori abarirue agemoirigho nokira erzoho ma umioniarigho emerara nagiyora ematiguemomiori wadoro aya ekhawarire okherenoguemore sena ra zibo giomeh oni arigho orarem aguori irigho onefenimare sie ayomo makharu gie emina iyoma oyomah yaruonemina noyor somitable ragimeh nariri oya okerorire okerenudeto wani ronago eniyeniekerengharo nusor Emekerenegharo nuso roze oguemie nura ruoneminaragio okhakheyenura ruione minara gie makhere onimaguere ma refeniro aremie oyoma wayiodato wa yakpisha ayiodato efaninanina okha khese mafidono vare owa mayorimaso mayakpisha maya gbi temo kokua mafifokie makpi narisha kpo mafi college marurorese mayavariowa ami makhawe amie igbomaneso era eduemi na noyanabi emafira erarifi ekheke fine onoya okhakebade owa oro amie ayonuyeda onuya sinse aburuna rovariowa nuragbamewedavare nurareque emeoyowa onefe amia meh vio wana urayoborere nurayaze vu Iromariyereonu were maregvoso ekuneya eveni righora enemona nmie okpisa nagarigho ekhadebo emie arigho nitse nuke noshie ofionu youremi kpisa egue kokunowana omoh ikpisa akhameh arigho ofiunoy owo ekharuro eghiegheyawo egieyo nomowo onomonaragereguori emuruna otso hagie younor moh sup uremina gbonarigho oreh emiroru otso agie your oniemowo asor uremina obonomo ore emiroru otso ikpisha eme afiunoyo emikpisha eme umiera egie your rawo from there enirigho ekhere miresupose nereru akhegereyamo iri gho nokira emoife